﻿Ebimera ninga ebishaka birashaasha hakuba nibimwe habintu ebiine amagara. Birashaasha biti, nka waaba ori kubagara ninga ori kuhinga okatema nkomuzi gwaakyo bumwe kirabaasa kwooma ninga ekindi orareeba orwiizi rwarugamu, kandi ekindi wahenda nkii nkiitaagi itaagi, itaagi eriraba riri ahari ekyo kimera, bumwe orareeba naho orwiizi rwarugaho, oreebe hayoma, kandi waaba ori kukora ekyo obwe oraba ori kuteganiisa ekyo kimera ninga eki tureeta ekishaka, <hesitation> mbwenu ebimera birashaasha turaba tutiine kubiteganisa, turaba tushemeriire kubirekyera obusingye bwaa.